Man farin ciki ka fi graka yiga ka toh ngik banki mare a talotalo happy birthdhe avitare a talo invuka y wayar anighaka a arkafka ghiya <hesitation> kul wufaɗe har thilɓe fitsa yane a nighaka toh amsaka farinciki vuk yajghila amma adal ghiyar ghina khiɗikina tunga duniyo khina zhika tumga duniyo tsabakabi amma man farin ciki man farin ciki ka a arfa ffaf ghirarka ghiya <hesitation> kul wufaɗa har dhiɓe ga men <hesitation> ada adakalka ai wuɗe da gwarka saide man farinciki ah ah Z a gwar kaga man adduar ka vuk yajghila to aamanga nɗigr ghwarah invuk rayuwar gaba ɗaya kam to allah sa diga <hesitation> menka ghiya arbain ghiya vul wu faɗe dhilɓe na man diga ghwar man addu'a ka vugyaj ghila amma adal ghiyar ai wuɗa da tiggen vuka duniya ndikine a mɓasa kha ai khira adala sai manga hakuri damangaka khiya kul wufaɗ har dhilɓe kam adal ghiyar se manga farinciki amma uk addu'a da man khur yajgila. A arhaghaf kur kul wufaɗe har att dhil ungwagh kul wufaɗe har dhil <hesitation> wuɗif ndikina toh wuɗa da gwarka tumga khiɗign duniya mbasu duniya vukara ai wuɗa da gwa ka se vuk <hesitation> addu'a vuk yaj ghila ba wuɗa damaka ndikina <hesitation> man farinciki ka toh <hesitation> man addu'a ka vuk yajgila man ka <hesitation> man thire na intuk rayuwa na ndijkina man godiya vuk yajgila ina ne manka.